Oyan kwo bmo ha kpeye kafi holo oso onu ho zhi haye haku wo ye gyiyi kpeyi ho zhn haye haku obo kpeye owo zhn kni knu knu yi nu nwo zha ho zhn haye hakpe owaza mayi ye aba nbak hoyi haku owo be kpeyi obye mwoda she hoku kpeye nwo dide bwa haku kpe ye nwo ya bwa ntige azaho lolo awo oya owo bye gboholo azahololo awoge oda ge owo byu gboholo ho zhi haya aboyi pya banu haku ba zeye kpe hu onu kapi hoshilwo she haku abeye zo ye kpe hashiwo zaza wye ge wo zaza lo wo nana nnayashi wa zhi shi kwo wo zhn ozanu nwoh'wye ne zakaya nwo zho zanu nnayashi wa zhishiza haka bo biya kada hoshi nsu haku abwa kpe ntukwo hachi bwii haga hokpe mi kpe ntige hokpe mi kpe gye kwo kpe na vunu okpemi kpe kwota be na bye yin kwo kwalo navuyina ho zhn haje onu hauy shilai how omce woye holo dna wo wye nnawye shishi hat uwomu hasna yasna Hati hoyi yasna n na bayi sanu ha suwo yasan bo saho wobe be wagye ho n yasa saho ma wo bo shi ho wye ho je wo wye she n na ya shi shi zokwo woshi yashi shilo wunana wo zhi za nu nwo wo yin ya n'tna akna wan nza nu nwota wa woyi abwan haku wo sha wye nho ba mi ha zhn wa ba ha zhi wa ba nza nu n na ya ya shi wa mi wala owo bo lada ha ho ga hoba lawa zhn ha zh zokwo yi nho ba zhn wo shi, nha sonu ha ga ho yi n bma bma tu bma bma yi az a hogye n nawye ba owa buto bma bma yi lonu chenu zhn mi ga hoba sonu ha wo pmi n na boyi nma twuba lo cheyi owo bagba hakwo je pmi nti gena onu holo mhoto pmi wo gbu gba na wye amo owo ba bagba lo wu zhi zhi yi owo bugba to bma bma a yi lon onu njohu nho ba sowu hakwu wo shewe ge oniye woi ma wo bo mi wo ti ho nho gbayiyi kwo wo bo zhi ozanu bhe wo la lo layi wa lo laya wo zhn zanu nwo da bwa na zafa kwo wo zhn za nu nwo zhn wo bai gyo tnu tnu lo ada bwa naza fa obanu zha ge wo ka ba aza fa walo wotu woya wata zhn mu tnu ama wola akaya ku ge wolo wo zhn tnu tnu. Ogye wa jeze be waga woke tnu tnu zhn osanu holo ho lodna pyi hage miku gni kwo be fuwa agye aya fifuwa nsobo hoyi ntige hoto bomu wo nti'ge hoto dna wowye yi gye wo wulo wit nana owo zaza kwo wolo wu nana hogye hola sonu dna haga miche pke miche kpe mito bo kpege wo wu layi ne hagye wo de hayi ho chibu to kwo zo chin nho ba sonu zhn hawo pmi owa bye e ma ba na guzheyin du filo kwo ba na nuwa layi filo kada hobo gyn homi pw kpa hokpa okwo na zhn kwa zhn osanu hobo ye ha kni onu haku wo dna wye kpa nwo byi hakwo wo shewye Nhoba sonu ha onu yi pyi dedei haku hobo gye nwo zhn haku oza pya kpe ye haku wa za kwo yi kpeye wona ma puyi lo gwagyiya, wona daagbmayi lo gwakniya ntige oza lowo benyi kwo doi wagye nwo ma punu gyn hota sha kpege howoma punuton oza lowa be byi kwoyi waga ge mapu yi ɓu woya bwaje dna nho ba layi kwo kwo ho ba sonu ha wo pye hakpe za pya kpeye nwo zhn awo pyi hah u wa bye zeye kpe vna kudu hayi halo haku wayi kpa ba hanu kololo she za sa gbegbe waloyi wolasha wa yilolo n hoyin ho bu halo haho yan bwadna sanu kwa be shi n'nbo nagu kwo n nayi na gun ha gyn hayi hoye haya na hoye ha zo na nkni bwayina fuwa hoyi sanu holo kwo awoge okwa bo zhn zhn wu lai okwo nu zhn kwa zhn ha fuwa pmi kafi ho kpe lo dna nhoba lo dna hakwo pimi nho bw ba yinkwo ha yinkwo pmi. Hagye yinkwo gyi woi bwa byi ma gba yi hagge wolo zo yigba kwoi, o kwonu zhn ange n hoba la yin kwo howa pmi ba kpe za pya wo zhn haku kpe she wo zhn abo zhn zhn wu ha ku kpe she wo za za wu hakukpe she wo shi ayan shishiwu kwo wo jer gbayi nu nwo kwo zha osanu wo gbni gyn oba gye kwo kpe n bma bma yi ha kpe yin kwo ye nwo ba wa ba bwa hakpe wo ye nwa ka takpa owa pita buda ba zha zha yilo wunana wona biyi checheyilo wunana wo wa wo yi filo wo kni tukwwo lo n mha wo wo wye lonu osanu ha she wa wye na pita buda nna buda nwa gbni gyn hagye wo chei fi n bma bma yi to owo wo nu wo zhn zanu hwo bo wan wo yi bwa tolo yinkwo bwa haga gye hoba bwawo na wye fa wi nhalo yinkwo bwa na wye fa wye kwo agbmada wyi hoba gye zo ho zo ye nwoyin zhaba zhi zhi yi habo ku zhn hota gye wo bma bma yin mo ga shwra nho ba lo yinkwo bwa ahoyin zhaba to halo nawyefawi to halo nhoba lo yinkwo bwa hola yinko bwa-se sayi ozawo wan woyi obwa azhi akpe wo ye n sa sayi.